<hesitation> Fikarakaragna voaimba e karaha voamaina jiaby igny tegna tsara malôha izy alogno alogno agnaty rano elahela igny izy efa itantegna karaha ho bôkabôka igny izy zay vao andrahoigna aminjay izy avake, andrahoigna elahela aminjay kôfa malemy igny izy de efa na ataontegna sauce mety foagna arakaraka lay itiavan'tegna agnanjy.